Turu skul a ka te niga meyenu skul. ah re lara turu skul. na skulira bara te hakapa roiya turu primary. bate lasemo turu secondary. tena niga moiya lu turu high school lue na la len mo turu tanu school pan len. lue skul seh las mo bate lam balu tena sebe hase mua tokwi moni tamulu tara poata te hakapa tala moia lu man skul tamulu. balu te sebe tale mua tokui moni tamulu. alue kopis noa has wamo romani han balutemi kato haniga potsemua tama mulu na tsina mulu. tolam. hahinamulu na mats hana mulu. lu me kata hanigamera mui alu ats hihol tamulu tra takuin moni tamulu te likot meremi lu a hunha posa tamulu i han